نعم أكيد يعني, في فرق بين الثقة والإيمان, الثقة هي إيماننا بقدرتنا, أو قدرة شخص آخر, في شئ معين, تمام؟ أما الإيمان فهو شئ أعمق بكثير وأشمل, ويشمل كمان أصلاً معتقداتنا في الحياة, وفي الدين, وفي كذ مجال يعني.